جنت راح اختار بيض مسلوق حتى اتكفل بطعام الفطولر و ايضا ايي- اختار الأرز لأن احس انه هلنوعين ينطوني طاقة استكمل بيهم يومي و اكون قادرة على انو اني يكون عندي طاقة باليوم.